Оё имкон дорад, ки дар ҷомеа сулҳи мутлақ ба даст ояд? Сулҳ яке аз арзишгоҳи баландтарини инсоният ҳаст. Ҳар як шахс орзуи зиндагӣ дар ҷомеае дорад, ки дар он ҷанг, низоъ ва нафрат вуҷуд надошта бошад. Аммо, ба даст овардани сулҳи мутлақ кори осон нест. Сабабҳои зиёде ҳастанд, ки монеаи сулҳи комил мешаванд: фарқияти динӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ. То вақте ки миёни одамон нофаҳмӣ ва беадолатӣ вуҷуд дорад, сулҳи мутлақ норасо мемонад. Бо вуҷуди ин, одамон метовон <hesitation> метавонанд барои сулҳи нисбӣ кӯшиш кунанд. Агар ҳар кас бо муҳаббат, эҳтиром ва сабр рафтор кунад, ҷаҳон беҳтар мешавад. Сулҳ аз худи мо оғоз меёбад. Аз хонавода, мактаб, маҳалла. Пас, гарчи сулҳи мутлақ шояд танҳо орзу бошад, кӯшиш барои он муҳим ва зарурист.